أنا ممكن اكتم نفسي ‹hesitate › تحت الماء ما بين ثلاثين ثإنية على اقصى تقدير، ممكن إني اكتم نفسي لمدة دقيقة ولكن هدا بيكون خلاص يعني بكون الموضوع بيكون صعب علي ، لإن إنك تتحمل الضغط تحت المأي والتوتر ‹hesitate › وصعوبة التنفس الامر وايد صعب.